पूर्ण आनंद की प्राप्ति एक ऐसी अवधारणा है। जो विभिन्न दार्शनिक धार्मिक दृष्टिकोणों से अलग अलग तरीके से समझाई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि पूर्ण आनंद केवल मानसिक स्थिति या आत्मा की शांति के माध्यम से ही प्राप्त कर सकत है। जबकि अन्य लोग इसे भारी परिस्थितियाँ या भौतिक सुखां से जोड़ते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म व अन्य आध्यात्मिक मार्गों में यह माना जाता है। कि पूर्ण आनंद केवल आत्मज्ञान और ध्यान और आत्मा के साथ एकता के माध्यम से प्राप्त कर सकत है। जब कभी व्यक्ति अपने अंदर की शांति और संतुलन को महसूस करता है। तो वह बाहरी दुनिया के सुख साधनों का महत्वपूर्ण कम लगने लगता है। बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहा जाता है जो दुखों या इच्छाओं से मुक्त का मार्ग होता है। वहीं कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आनंद मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यही व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को नियंत्रित करके सक्षम होता है। तो मानसिक शांति और आनंद पा सकत है। इसके लिए सकारात्मक सोच और आत्मसंयम और अपने उद्देश्य को समझना महत्वपूर्ण होता है।